இல், ஆங்கிலேயர்கள் இப்பகுதியில் நான்கு காலனிகளை ஒன்றிணைத்து தென்னாப்பிரிக்காவை உருவாக்கினர். கறுப்பின தென்னாப்பிரிக்கர்களிடமிருந்து வெள்ளையர்களை பிரிக்கும் சட்டங்களை அவர்கள் நிறுவினர், இது பல தசாப்தங்களாக மோதல்களுக்கு வழிவகுத்த நிறவெறி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பிரிவினை நடைமுறையாகும்.